Engombe ne isolo indanyi noli nayo hango, ong’o ikhwetsanga mavere, ing’ombe ikhwetsanga imbolea ni kali amasingo, masingo ke eng’ombe orumishira khura mukunda, norakwe matuma olarumishira embolea ya masingo eyo, norakre tsifwa kama lisukuma olarimushe embolea ya masingo eyo, likhuvi olarumishra ya masinga eyo khurakho. Engombe ikhwetsanga amevere. Eng’ombe ikhwetsanga amevere. Eng’ombe ni nili ni inda yakhevula, olasheramo niwesia vana mavere nivanyewa. Halali nende khushona tawe olakusya mavere ako, kalakhukhonya okulemo kama esukari, machani amafura, isavuni vindu viva novula munzu. Eng’ombe ikhwetsanga lisero, lisere lienelo onyela khurumishua khulombakho kama eshiriri, valalambakho indumba neli ingoma. Alaf ing’ombe khandi ikhwesia nyama, nili yeno yakhukhusia onyela khukhusa nikhukhonya avundu wova no andre. Ing’ombe eyo ili nende ekasi inyinji yikhukhanyonga. Ni yivula ni shili shimasi shalkhatuka ni wanda avandu we school fees datsia na hana amepesa ako khuskulu nivarungra omwana. Omwana shalekhala hango noli nende ing’ombe hango tawe, kho shalekhala hango noli nende ingombe hango tawe. Kho ing’ombe ne inyama indanyi noli nayo hango.